Do të preferoja të kisha ushqim të kripur për mëngjes, si vezë të çara ose një tost me avokado. Pjatat e kripura më japin një ndjenjë ngopjeje dhe më përgatitin më mirë për të përballuar ditën, duke e bërë mëngjesin më të kënaqshëm.